ऊँटों की रेगिस्तानी वातावरण म जीवित रहन की कूट-योजना ये प्रकार सी छ: पानी कु संरक्षण: ऊँट लंबा समय तक बिना पानी कु रह सकदु । ताप सहनशीलता: ऊँट उच्च तापमान के सहन करी सकदू। खुरों की विशेषता: उनकी खुर रेगिस्तान की रेत म चलन के ठीक होंदी । सही आहार: ऊँट कांटेदार और सूखा पौधा खादां छ। विश्राम कु समय: यू दिन में सोनंदा और रात में जगया रहदा। एसी ऊँट रेगिस्तान में अच्छी तरह जीवित रह सकदु।